Turnarìu a gl'an sesanta përché le persun-e al an cumensà a ste mei, a iera pi 'd soldi per catese coza üna persun-a a vulìa, gli stipendi a ierën pi bas rispet a ënchöi, ma puìe caté bien 'd pi